في يوم كنت حظي فيه مرة سيء، مرة بشع، كنت نازلة بسوي كذا مشوار، ولا واحد فيهم تم، كلهم خربوا، ولا قضيت ولا مصلحة من اللي كنت نازله لها، بس اتبهدلت ورجعت.